د امریکا تاریخ د یوزرو اوه سوه او شپږاویا کال د خپلواکۍ له اعلامیې پیلېږي، چې د انګلستان څخه یې خپلواکي واخیسته. وروسته د کورنۍ جګړې دا هېواد یو موټی شو. په شلمه پېړۍ کې د نړیوال ځواک په توګه راڅرګند شو، د نوې تکنالوژۍ، اقتصاد، کلتور او سیاست مخکښ شو.